والله أخوى إذا بغيت تصير مرتب ومنظم أنصحك إنك تتزوج أى والله ، الزوجة بتعلمك كيف بتكون منظم ومرتب ، <hesitation> بردوا يعنى الحريم مرتبين أكثر من الرجال ، أنصحك يعنى إنك تتزوج ، وبردوا إذا بغيت تكون منظم شوى حاول إنك ما تقعد فى البيت ، إنك إنت مانت منظم بس.